framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins telur viðbúið að fleiri málum verði skotið til Félagsdóms á næstu vikum vegna verkfallsaðgerða forsvarsmenn Strætós telja að fyrirhugaðar aðgerðir bílstjóra beinist að röngu fyrirtæki á þriðja tug hefur látist eftir mannskæðustu hvirfilbylji í Bandaríkjunum í áraraðir tugir eru slasaðir eftir náttúruhamfarirnar og enn er leitað að fólki í rústum húsa sífellt færist í vöxt í Danmörku að þrjár

kynslóðir deili heimili það er ekki endilega af illri nauðsyn heldur sjá margir hagræði í því að halda heimili fleiri saman fólkið hefur gott af því að borða rjóma og gúmmelaði segir á bolludag spái fólk ekki í hollustuna það getur haft alvarlegar afleiðingar að kasta rusli í náttúrunni það

álft að reyna þegar hún festi gogginn í áldós og var nær dauða en lífi

atvinnulífsins höfðuðu mál fyrir Félagsdómi gegn Eflingu í síðustu viku þar sem þess er krafist að verkfall sem á að hefjast næsta föstudag verði dæmt ólögmætt málflutningur hófst í Félagsdómi í dag en von er á niðurstöðu á miðvikudag fleiri verkföll og vinnustöðvanir hafa verið boðaðar á næstu vikum og mánuðum og í sumum tilfellum er gert ráð fyrir að

starfsmenn mæti til vinnu en sinni ekki ákveðnum verkum framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins gagnrýnir þessa útfærslu það hefur verið útfært samkvæmt boðuðum verkföllum að þetta verði jafnvel og

taki til hluta starfa þetta eru útfærslur sem við höfum ekki séð í þessum mæli áður og það vakna fjöldamörg álitaefni tengd þessu eins og ja hvernig getum við aðgreint einstaka starf niður í einstaka þætti hvað er órjúfanlegur þáttur af starfi starfi þetta eru atriði sem munu koma upp sem álitaefni og verður mjög líklega vísað til Félagsdóms á einhverju stigi máls í dag hófst önnur atkvæðagreiðsla um verkfallsboðun hjá rúmlega sextán hundruð félagsmönnum Eflingar og ná aðgerðirnar til starfsfólks komi til verkfalls mun það meðal annars hafa áhrif á akstur strætisvagna og hér hjá Strætó

þið sækjast eftir einhverjum undanþágum já sérstaklega fyrir

fatlaðra vIð erum með það í undirbúningi að sækja um undanþágu fyrir

það er viðkvæmur hópur sem getur ekki nýtt sér aðrar samgöngur stór hluti strætisvagnastjóra starfar hjá fyrirtækjum á almennum markaði sem eru verktakar fyrir Strætó kynnisferðir sjá

þannig um tíu leiðir og Hagvagnar um níu leiðir ef þeir fara í verkfall þá stöðvast hluti af akstrinum

farþega og strætó en beinast ekki beint að vinnuveitandanum

forsætisráðherra segir ríkisstjórnina tilbúna í samtal við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur um verðtryggingu og vaxtastig í landinu þá sé unnið að tillögum um að greiða leið fólks að fyrstu íbúðakaupum kjaramálin komu eðlilega til tals á Alþingi í dag og nú undir liðnum óundirbúnar fyrirspurnir Sigmundur Davíð

Gunnlaugsson formaður Miðflokksins sagði að tillögur ríkisstjórnarinnar til að takast á við stöðuna á vinnumarkaði hafi ekki fengið jákvæðar viðtökur hjá fulltrúum verkalýðshreyfingarinnar hann hafi rætt möguleika

á að horfa til vaxta og verðtryggingar og stöðu fjármálakerfisins en ríkisstjórnin hafi engan áhuga haft á því og hann spurði forsætisráðherra kemur til greina að endurskoða þær tillögur sem

kynntar nú þegar eða að bæta einhverju við þær tillögur til að liðka fyrir á vinnumarkaði forsætisráðherra fór yfir þær tillögur sem ríkisstjórnin hefur komið með þar sem hæst ber tillögur um uppbyggingu félagslegs húsnæðis lengingu fæðingarorlofs og tillögur í skattamálum

til að koma til móts við lágtekjuhópa og hún svaraði formanni Miðflokksins og sagði ekki standa til að breyta í grunninn tillögum ríkisstjórnarinnar enda eigi þær eftir að fá þinglega meðferð

í svokölluð fyrstu kaup það er að fyrstu kaup á fasteignamarkaði það liggur auðvitað fyrir að verulegur hluti þeirra sem eru til dæmis á leigumarkaði vilja fara inn á

viljum við eiga samtal við verkalýðshreyfinguna og atvinnurekendur um þau málefni sem háttvirtur þingmaður nefndi sérstaklega það er málefni verðtryggingar og vaxtastigs í landinu þannig að já það kemur til greina

í landinu þannig að já það kemur til greina

hvaða aðgerðir tengdar vöxtum og verðtryggingu myndu

minnka mun á inn og

leitað í rústum eftir að tveir gengu yfir í í Bandaríkjunum í gær minnst tuttugu og þrjú eru látin og tugir eru slasaðir eftir þessa þar vestra í áraraðir fleiri létu lífið vegna

í gær en dóu allt árið í fyrra af þeirra völdum í Bandaríkjunum fellibyljirnir voru tveir og hófu sína eyðandi yfirferð um miðjan dag í gær í nágrenni tugir eru slasaðir og óttast er að ekki séu allir á lífi sem enn leynast í rústum húsa sem urðu óveðrinu að bráð

látinna samúð á Twitter í dag hann brýndi fyrir íbúum ríkisins að fara varlega þar sem mögulega væri fleiri sauðfjárbændur samþykktu með miklum meirihluta breytingar á búvörusamningi dregið verður úr framleiðsluhvata og geta bændur fengið stuðning við að hætta framleiðslu sauðfjárbændur hafa síðastliðna viku greitt atkvæði um samkomulag stjórnvalda og Bændasamtakanna sem felur í sér endurskoðun á samningi um starfsskilyrði sauðfjárræktar kosningunni lauk í dag og var samkomulagið samþykkt með sextíu og átta prósentum greiddra atkvæða þrjátíu prósent bænda sem tóku þátt höfnuðu því en tvö prósent tóku ekki afstöðu formaður Landssamtaka sauðfjárbænda segir jákvætt að fá afgerandi niðurstöðu og telur að breytingarnar séu liður í að bregðast við erfiðum aðstæðum í sauðfjárrækt eftir

hrun á afurðaverði kannski mikilvægustu atriðin inni í samkomulaginu tel ég vera ákvæði sem heitir

þarna koma inn verkfæri og ferlar til að takast á við sambærilegt ástand ef það kemur upp aftur þannig verður ónýttum beingreiðslum ráðstafað til að bregðast við sveiflum á markaði eins verður sett á fót sérstök vog til að greina innlenda eftirspurn eftir kindakjöti samkomulagið felur í sér þónokkuð miklar breytingar og er eitt af markmiðunum að draga úr framleiðsluhvata með svokölluðum

geta bændur sem vilja hætta eða draga úr framleiðslu og reyna fyrir sér í annarri starfsemi fengið til þess fjárhagslegan stuðning þarna er hugsunin að þó menn hætti sauðfjárbúskap þá verði einhver framleiðsla eða starfsemi áfram á jörðunum hægt verður að sækja um aðlögunarsamninga

strax á þessu ári en hámarksfækkun í gegnum þessa leið verður um tíu prósent af fé í landinu við höfum lengi horft til ákveðins

í framleiðslunni miðað við þá markaði sem eru til staðar gerðar eru breytingar á beingreiðslum gripagreiðslur aflagðar og verður greiðslumark sett á markað til að jafna stöðu bænda breyta þarf lögum og reglugerðum í samræmi við samkomulagið sem verður endurskoðað árið tvö leiðtoga stjórnarandstöðunnar í Venesúela var fagnað þegar hann sneri heim eftir tíu daga heimsókn til nágrannaríkja í Rómönsku Ameríku mikill fjöldi fólks var samankominn á alþjóðaflugvellinum í Caracas þegar Guaidó lenti þar seinnipartinn hann fór úr landi fyrir tíu dögum þrátt fyrir ferðabann Venesúela fyrir

sent stuðningsmönnum sínum boð um að leggja niður störf forseti landsins láti af embætti starfsmönnum Náttúrufræðistofnunar tókst í morgun að bjarga álft sem var orðin hætt komin vegna þess að hún var með

fasta í

gat ekki nærst og var særð eftir dósina

fyrst vart í síðustu viku þá var hún á læknum í Hafnarfirði síðar var hún komin á

við Urriðaholt á myndskeiði sem náðist af henni sést að hún getur ekki étið með og losa hana við dósina svo fórum við í morgun á vettvang og þá var hún lögst fyrir til að deyja hérna uppi í mýrinni það aðframkomin að hún getur ekki flogið lengur þess vegna var eftirleikurinn tiltölulega auðveldur við fengum bátinn og hún er orðin frekar slöpp og reyndi að taka taka á loft fyrst en svo var hægt að ná henni með háf Ólafur þurfti nokkrar tilraunir en svo tókst þetta hún er alveg búin á því hún var búin að leggjast niður til að drepast þegar hún hefur væntanlega átt erfitt með að nærast já hún gat örugglega ekki nærst neitt það var alveg föst dósin í hún þarf góða næringu núna

að ná sér aftur og

í munnvikinu við hlaupum til ef að dýr eru í nauðum við náðum henni á elleftu stundu við viljum hvetja fólk til að hirða betur ertu með dósina enn þá já dósin er hérna þetta er Red bull það eru stór skörð í neðra hennar núna förum við með hana í húsdýragarðinn og vonandi á hún einhverja lengri lífdaga fyrir höndum en

af þessari dollu þar gekkst álftin undir skoðun og var síðan færð í búr og ekki leið á löngu þar

var komin á ról og vonir standa til að hún nái sér að fullu eftir þetta óhapp hún er blaut og hrakin eftir

og það tekur sjálfsagt einhverja daga fyrir sárin að gróa og fuglinn að fá

fulla getu eða lyst til þess að éta sífellt fleiri Danir velja að deila húsnæði með öðrum mörgum þykir það hagkvæmara en einnig séu aukin þægindi í því að fleiri hendur sinni heimilisstörfunum þetta eru

sem búa saman í silkeborg það fjölgaði á Toft heimilinu í fyrra þegar Dorte og Finn ákváðu að flytja inn til sonar síns Thomasar tengdadóttur og tveggja barna þau eru í sístækkandi hópi Dana sem velja að deila heimili sínu með stórfjölskyldunni á ríflega átta þúsund fimm hundruð heimilum í Danmörku búa þrjár kynslóðir undir sama þaki en það eru þrjátíu prósentum fleiri heimili en fyrir áratug síðan sífellt fleiri velja þetta fyrirkomulag vegna hagkvæmni það sé bæði ódýrara að deila híbýlum en einnig þægilegra að vera fleiri um að hjálpast að við að halda heimili

taki heilt þorp til að ala upp barn en það þarf ekki mjög marga utanaðkomandi þegar amma og afi búa á heimilinu fram kemur í breskum miðlum að Flint hafi fundist látinn á heimili sínu skammt norðaustur af Lundúnum í morgun í yfirlýsingum á samfélagsmiðlum

kemur fram að Flint hafi stytt sér aldur um helgina forsprakki sveitarinnar segist allt í senn í áfalli reiður og niðurbrotinn vegna þessara tíðinda var stofnuð nítján hundruð og níutíu

og varð fljótlega vinsælasta heims þeirri stöðu hélt sveitin allan tíunda áratug síðustu aldar segja má að Flint hafi verið andlit sveitarinnar út á við en auk þess að syngja mörg af þekktari lögum hennar vakti hann athygli fyrir skrautlegt líferni og líflega sviðsframkomu prodigy hefur haldið fjölmarga tónleika hér á landi og fyrir tónleika í Laugardalshöll árið nítján hundruð

níutíu og sjö sagðist ákaflega hrifinn af landi og þjóð Þorsteinn Hreggviðsson útvarpsmaður og plötusnúður hitaði upp fyrir sveitina í tvígang auk þess að spila á tónlistarhátíðinni uxa árið nítján hundruð níutíu og fimm þar sem

kom einnig fram þeir breyttu landslaginu í tónlist á sínum tíma þegar þeir koma og með því að fylgjast með ferlinu

frá því þeir gefa út Charly sem verður svona klúbba og

í það að verða bara stærsta band í heimi það er ótrúlegt og gerist á mjög stuttum tíma aðalmaðurinn í Prodigy er kannski tjöldin hvað þýðir þetta fyrir framtíð hljómsveitarinnar er hún búin það er ómögulegt að segja mér finnst það ólíklegt en við verðum bara að sjá hvað gerist og nú skömmu fyrir fréttir bárust fregnir af andláti annars listamanns en bandaríski leikarinn

lést í dag fimmtíu og tveggja ára að aldri hann fékk alvarlegt heilablóðfall á heimili sínu í Kaliforníu á miðvikudag og var fluttur á spítala flestir muna eftir

sem Dylan McCay í sjónvarpsþáttunum geysivinsælu sem sýndir voru hér á landi á tíunda áratugnum hann lék í yfir hundrað sjónvarpsþáttum og bíómyndum nú síðast í kvikmynd

a time in Hollywood í tilkynningu frá fjölmiðlafulltrúa sækir á það er stöðugur straumur fólks í bakarí landsins á

og skiptir engu máli hvort fólk hefur verið vakið með barsmíðum og þurfi þess vegna að reiða fram rjómabollur eða ekki þetta eru þrjátíu og tvö þúsund bollur yfir helgina frá fimmtudegi til dagsins í dag eru þetta langar vaktir hjá bökurum já þetta er okkar maraþon ég byrjaði eitt í nótt en bakararnir fyrstu mættu klukkan átta til þess að baka baka bollur og byrja að undirbúa allir þreyttir og lúnir eftir daginn og núna standa stúlkurnar og

hefur látið mjög undan þá eru það bollur með jarðaberja karamellu má fólk keyra eftir að borðað svoleiðis já þetta er svo við erum að tala um núll komma eitthvað hvað

nóg af rjóma og gúmmulaði ef það sleppir bara

veistu á svona degi á maður bara ekkert að spá í

þá að veðri það er fremur hæg breytileg eða norðlæg átt í kortunum á morgun allvíða frost og stöku él við ströndina einkum norðan til Elín Björk Jónasdóttir

kvennalandsliðið í fótbolta átti í miklu basli með öflugt lið Skotlands í bikarnum í Portúgal í dag framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins telur viðbúið að fleiri málum verði skotið til Félagsdóms á næstu vikum vegna verkfallsaðgerða forsvarsmenn Strætós telja að fyrirhugaðar aðgerðir bílstjóra beinist að röngu fyrirtæki á þriðja tug hefur látist eftir tugir eru slasaðir eftir náttúruhamfarirnar og enn er leitað að fólki í rústum húsa sífellt færist í vöxt í Danmörku að þrjár kynslóðir deili heimili það er ekki endilega af illri nauðsyn heldur sjá margir hagræði í því að halda heimili fleiri saman ketó fólkið hefur gott af því að borða rjóma og gúmmelaði segir

á bolludag spái fólk ekki í hollustuna það getur haft alvarlegar afleiðingar að kasta rusli í

álft að reyna þegar hún festi gogginn í áldós og var nær dauða en lífi þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má